حس الفكاهة شي مهم عند الإنسان، فأنا بشوف إنو آي لازم يكون عندك حس فكاهة، لأنو بيساعدك في إنك تخش في الناس لأنو هو جزء من الجانب الاجتماعي المهم عند الإنسان و هي حاجة بيقدروها الناس كتير في أصحابهم و في الناس الحوالينهم، فإنت لما يكون عندك حس فكاهة كويس بتقدر تخش في المجتمع كويس.